karazagna raha magneno manjary tindregny misy tadigny le tegna matetiky misy mampiasa aminay aty malôha gitara, fô ankotry zay ka misy violon, cotre basse, ny basy <hesitation> voatavo monta, kalibasy karazgna zava- magneno misy tadigny vita gasy efa ela zagny, valiha